اعتقديعني السؤال الي اسأله للانسان دا اعرفه شنو مبادئك لان انت على هالاساس راح تعرف تفكيره نوعا ما وراح اسأله انه هل صارت مواقف اضطريت بيها تتنازل عن مبادئك لولا